Win takgalhin tu kin kamakgapekuanan si wi lhuwaxnin tampulhuw ekitik lakapastak makgtimi kilaw nak finka atsa naka lha puxnunkan a max xkana akgtimciento akgtimciento tachixkuwitat xa kana xa kanitaw chanana lakatsu atsa lha kgalhtuchokg chi me nak pista wanikan amalhi e chi xak chanananau xchamanau kux este xkanitau chanana taxtux lakapalana kgatin lhuk tantim lapanit i cho axni takiltsuku gente tsamini lapanit asu awi tawan tsuku ta akgchilitawi katuwan tsama lhax chanamanau chakatsiya taya gente natali laklhtukumi tux luchanankan porque kglhix kunkan lu kinkaslajaj pero tsamaxa xa nana lanka xa lanka tigre xa xa nana tanupa klhuk uxan lhalh tanu klhuk porque max lhalankgalhin taxtu xa tinaku tsamaxa xalaktina pontanu lhano max kasi akgtati akgtati tarea xlhawakani tsamalhi a akgtati kuartiyo verdad akgtati kuartiyo xa xlhawakani tsam lhax chananamak i lakgalankaxnin pero lakgalankaxnin pues tachixkuwin xan tix taliyana ta tachipa tachipa tsama Xaskgata tigrillo talimi kachikin pues axni talimi kachikin pus lhanaxa nama namakchipiniy nama namawiy i porque pus lhalh lhau xa chin tawayan atsa kachikin tun takgalhinan tsamaxan tsamaxa lapanit liwan xa e putsa xa katuwan makgla xawa lu nuntsa lipulhkani dios pero chipak limin atsa pus tsa tamakgni tix talimini porque lhala kawani lha kalip tachipa lhax talakgapaskani pus nuntsa lalh untsama lapanit na makgapekuanan porque pus nalakatawakayan xa na wilapano wankan chu win pantera atsalhi lipekgen ama kakiwinin chix tij finka win pantera tsama na na pekuaniy xa pantera porque na lakatawakayan lha lha lha katasun porque lu tuwa xa na kgantaxtuyan uno na tuwin takgalhin lu namakgapekuanan pus win tantimluw tu wanikan tuxalank lanka luw xalhman xa chalankaxnin lhalh para tsatsa katixkan xa tsatsa na xokgotiyayan wankan tinoxa ka kataxtuni noxa tsama talakgapas pus tuwa xan tsama luw na wi luw kilhtsimunk tanksmukuku xa ama na lu lakatawakanan nalha na na lha lu tse takgalhin nuntsa na wankan atsa xa tse takgalhin wankan i pero pus amalhi uxa ama tu na Lu na pekuaniy porque nalana lakawan chi chi pues na makgawiyan katuwa na malakgaputsiyan pulaklhuwa win takgalhin tu pues maski kakslakawan puwan kumu lha kin talakgapasnikan ekit na makgapekuanan win coyote tsaman coyote lha tatsala lan chichi tasu pero lha chichi wati na tsukun tasa na makgapekuanan axni na tatasa akgchili tawilik talhpan pus axni xa talhawamankgo xtanklhuwakan jiji taan tsaman coyote na makgapekuanan i pues pekuani ekitin coyote klakgtsinits ekit kuaniman nanu ekit katakatsiyan xlakata aman takhalhin